سبعه هى كان ااااا نجم اااا نقول سبعه مع سبعه هما سبعه مع سبعه يساوي أربعتاش و كان نزيدوهم سبعه ثالثه توالي واحده و عشرين معناتها سبعه مع سبعه مع سبعه يساوي واحده و عشرون.